Aminakà zen̈y, ia, amboa zen̈y ten̈any naman̈any olombelon̈o fôtony izy ko zen̈y fivolan̈any vazaha izy io zen̈y, naman̈a mafatra-pôn'olombelon̈o zen̈y amboa, malaky mangala olon̈o zen̈y izy ataony naman̈a.